Binatang ape yang suka hidup di aer, banyak ikan, udang, cumi cumi, <hesitation> kite suka masak cumi-cumi, kite cuci dulu cumi-cumi, kite rebus, kite bumbu, enak banget kite makan, ame nasi anget-anget udah enak banget. Nah kalau anak kite lucu, ini udang, kalau udang tepungin tuh, pakai saos dimakan, enak banget, bekali-kali nambah anak kite kalau makan udang tuh, disepungin pakai tepung ayam kentacky tuh, kekulauan tu, kite tepungin, kite masak tu, udang. Masukannya ada udang di ini, di asam manis, pakai bang bombay, enak banget lagi tambahan tu, makan nasi anget-anget, ini udang udah enak aja deh. Tu dimakan, binatang diaer banyak ada ikan, ape buaya ade ikan apaan paus tuh, ikan nih lumba lumba banyak ikan nih. <hesitation>